.ځیني مرغان شته دي چې د شپی ښکار کوي لکه بوم چې تر ټولو مشهور دی د دوي سترګی خاص او د ډیر قوي وي .دا ډله مرغان په شپي کې هم د لیدو توان لري او کولای شي خپل ښکار وګوري ما په کلي کې بوم مرغی څو ځلي لیدلی چې د شپي یې ښکار کوه